Leloon ketare, leloon kedua, leloon ketedu, leloon kepat, leloon kedima, leloon keenem, leloon kepitu, leloon kewadu, leloon ke sio, leloon kepudu. leloon kepudu osa, leloon kepudo dua.